Texnologiyadan tanaffus qilish insonni stressdan qutqaradi va diqqatni jamlashga yordam beradi. Bu raqamli dunyodan vaqtincha uzilib, ijodiy fikrlash va haqiqiy hayotiy munosabatlarni rivojlantirishga imkon yaratadi.